Jeim tòmoɛ̀ mìŋ nyɛnɛŋ sèè nìì sie mìŋ yewe dìì, ka wòò aŋ jɔ̀àim nyàŋ aŋ kà gbèè fɛi nyiŋ nɔɔ̀ŋ, sèè àŋ kɔ̀à miàŋ jòò naàŋ kià jɛ̀wɛ̀, ka kà gbàlà kɔ̀ìɛ ka yɛ̀mɛ̀ gbàlà tùwa, maŋ nyòògoò, mìŋ dèkè miìŋ kaiŋ kòà dòmaìŋ, àŋ dènèiŋ nìiŋ, mìŋ kɛɛ̀ naàŋ gbooì kɛ̀ kà kàmè nɛ̀ŋje. Àŋ yewe naàŋ gbèè fɛɛ̀ àŋ hnàŋ kpɛɛyɛ̀ jèe, è kà ɓù wio, è kà kààmè manɛ̀ŋ kpuukpùù, maaŋ maaŋ nyòògoò, e kìlɛ̀, maŋ kpamò, kɛ̀ yèiŋ hiàŋ, è hiàiŋ, kaiŋ gbìɛ̀ŋ e nɛ̀ŋ suà, aŋ jɔ̀àkàìŋ jɔ̀à tìyèe nyàŋ mìŋ kuwa aiŋ kòà jawa aŋ ka aiŋ maàŋ, sèè àŋ dènè niìŋ, kɛ̀ è kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋje wèè nàwèè, sè sè sè àŋ yaà kɔɔyɛ wèè fɛi nyiŋ nɔɔ̀ŋ gbèe kɛ̀ miàŋ kà jòò ko gbooì.